Fussi megghiu aviri lu duppiu di li pìcciuli accussì putissi fari chiù cosi assai. Ma si avissi sulu lu tempu senza li pìcciuli, avissi a travagghiari chiù assai, e allura chi fussi lu finali? Chiù tempu di travagghiu e menu tempu pi fari soccu mi piacissi. Forsi però la dumanna è fatta malamenti? Forsi bisogna truvari 'n equilibriu ntra tempu e pìcciuli, e no sulu unu o l’àutru.